pastaaf piza bare wora sun akan midaasu win feden sun wojeebiseni midaaseni woishin unga nganoa won feden sun midaaseni won feden sun biteni wot jeebiseni dumii kaandeni midaasenie ta wora pastaanen taam wora wot jeetjebiseni midaaseni ak chole baabeni inama bukiseni nyaatenie duum